`ⵏⵉⵙ ⵜⴰⵇⵇⴰⵍ ⵜⴰⵔⵉⵏⵉ ⵜⵓⵔⴰⵎⵎⴰⵏⵉ ⵜⴰⵔⵇ ⵎⴰⵏⵉⴳⵍⵉ ⵔⵉⵡⴰⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⵉ ⵏⵜⴰ ⴰⵙⵙⴰⴳⵔⵉ ⵏⴰⵡⴰⴷⵉⵎ ⵎⵉⴳⵔⵔⴰ ⴷⴰⵎ ⴰⵀⵉⵏⵏⴻ ⵢⴻⴳⵉⴷ ⵏⵉ ⵜⴰⴳⴰⵍ ⵙⵉⵀⴰⵍⴰⵜ ⴰⵍ ⵎⵉⵀⵏⴰ ⵎⵓⴼⴰⴷⴷⴰⵍⴰ ⵔⵉⵢⵡⴰⵢⴰ ⵜ ⵎⵓⴼⴰⴷⴷⴰⵍⴰ ⵔⵉⵡⴰⵢⵉⵜ ⵀⵉⴷⵓ ⴰⵜⵜⴰⴷⵔⵉⵙ ⴰⵜⵜⵜⴰⴷⵔⵉⵙ ⵡⴰ ⴰⵏⴰ ⵎⵓⵔⵜⴰⵀ ⵉⵍⴰⵉⵀⴰ ⵡⴰ ⴽⵀⴰⵙⴰⵜⴰⵏ ⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵔⴽⵉⵢⴰⵜⵉ ⵀⴰ.